<hesitation> karazagna parfums ana glace zao ai, <hesitation> misy zao o <hesitation> parfum kafe, de <hesitation> misy <hesitation> parfums lavany, de choco, fraise, <hesitation> pistasy, yaourt, manasy, caramel a, de glace au côcô koa.